لازم الشخص يكون متواضع في معرفة ما اذا كان هو الشخص الغلطان ام لا ومعا الأبويين والأهل بالذات, وتروح وتبادر بالاعتذار من الشخص بطريقة ملائمة على الخطء اللي بدر منك بكل بساطة.